بختار نكون -بختار نكون طائر الصجر، خطر عنده -عنده نظرة حادة وسرعة في الطيران، ويشوف كل شي من فوق هو كيف- كيف يصطاد الفريسة بتاعة؟ وكيف يقدر يتحكم بيها؟ وكيف يشيلها؟ وياكلها وي.